La rice I ate I jeh eat rice so a can keep me going because liberia this time you eat rice in ley morning in ley afternoon in ley evening anytime la rice.